Aah okisum onogor osum ofak origi okpong onogor okpong okeb ati owa okak ka mbum onogor okak okibe nkon obe nkui obe eni eti eti njio oyorbe onongor obe fene ereh enogha sije oki oki oki okiji ojifi okpe fene ka erigi ajia afanor njie efim ajia afanor dahh nyam osor or eya nji afanar eba man den ebaye ka cocoa ka cocoa okisum osum okiyim prooning oki nora ane ejok mayenok a topa fene ka etopim ka etomongor njia afanor okis bong onogor obong ere ka ewam owa fene otabe anne ka nchod akitua ka ewam onogor owa osi ka erigi ebamim okure obam ka erigi ajia afanor onogor ofid oman ka ebanim ajia afanor opkun ogure